Riesu pa a drömi cuandi a ie 'd can ch'a giapi ën la nöit <noise> u s'a ie 'd rumur trop fort, s'a ie 'd machin-e ch'a pasu sut a ca u s'a ie 'd müzica trop auta ën la ca dapè mi